إذا صديقي يحب يولي أقوى جسديا، ينجم يبدا بالتمارين تع الحديد كيما السكوات و الضغط و رفع الأثقال، من المهم يبدا تدريجيا باش ميتعرضش لإصابات، يلزم يركز على جميع المجموعات العضليه، الساقين الظهر الصدر و الذراعين <hesitation> زادا يعاون تغذيتو بالبروتينات و السعرات الحراريه الكافيه باش يزيد في الكتله العضليه و أخيرا ما ينساش يرتاح بين التمارين باش العضلات تتعافى.